To ba nda shila̱n ge na̱ bi gyazi ko ba nda dla̱mti na̱ bi gyazi ilgwe ɗe pa wo <hesitation> da ɗe da̱nti ga̱na̱n ni teɗi tun tet da lokoci gwe sa̱ za̱nni. A mo sa̱ za̱n a gyazi sa̱ za̱n a bozala cika̱n bozala ma wo a mo sa̱ za̱nni a mo yen bozala ka̱ɗe ami. So ma̱ tli yek ma̱ mbi yek ma̱ mbi iyaye jina̱n ilgwe sa̱ na pa̱lti, ko saˈa gwe sa na pa̱lti wu yek ɗe kolti zhin. Sa̱ koyeni kolti zhin to ama ilgwe nima ba̱lti mamaki wu, ko kuma ilgwe na damat gi tet ka̱ kolti zhin go, ma̱ gada kolti zhin mal iyaye jina̱n ama hal na̱k nin ɗe kume ka̱ duba yanayi kolti zhimi ɗe ma̱ na koltisi na̱k ninge wu, kolti zhimi bi ka laki a ma̱ <hesitation> ka̱ yen bi gyazi ka̱ yen ba gyazi ni ka̱ teteyi gwas so sabona̱ nda̱lti nini ɗa̱ so. To ama ilgwe ɗe pa we a na lamti zuwa ko da ace ya kamata wo na̱ ba gyazi gwe ɗe wo nak mbi ilga̱ pa̱li ko ta̱ ci cina yi, ko ta̱ nak pa̱l lishti wu. Ya kamata ta̱s telini ang ka̱ <hesitation> gomnati ta̱ kolti zhin go ta̱n ta̱ da̱mi ɗe sana'a. Domin a taimaka mil gyazi man kangwe ɗe paa wo sa̱ na da̱nti. Yewanci wo ningo ma̱ da̱nti nami wo aka̱ lami ta̱k pa̱l lishti ama na̱k ɗe ba̱ nda̱lti nik ɗa gwe ɗe ka ɓatl wulpi lishti wu sowu yek laki aka̱ da̱ni. Kaman yenuwa jina̱n misali nak mi ɗe ma̱ na̱k pa̱l lishtisi wu. Nami wo ma̱ lami ɗe ta̱n cina na̱ nali ama nda̱lti nini ɗa̱ so dole aka̱ yeni wo ma̱ni lubii. To wunda̱li gwisi wo yek ka̱n ma gade tet da a yek ka̱n ma̱ndlo amma kolti zhin ma karshe wo ka yen ma̱li nak ta̱ la <hesitation> watla̱n jon ko shekaru jon ta̱lat wugo aka̱ yeni wo ta̱ po mbi nda̱lfi kangweto kol zhin so karshe ko da ta̱s na mbiti nak yeke ama njet shekaru aka̱ yeni wo ta pa̱l yeke aka̱ yeni wo nda̱lti payi to ta po mani a ta̱ pa̱l <hesitation> kolti zhimi na̱ nda̱lti gwasso mbiti gwas mago aka̱ yeni wo pal na̱ kal yi to yek ka̱n amo ka̱ cika̱n gaɓa ga̱n ɗe a nima dla̱mti gwu ko ulan ɗe ana dla̱mti wu da ani ɗe mbiti ka̱ɗe lamti go yek ɗe da ta̱ nak mbi tantu gwe ɗe pawo a laki a ba gyazi mbi kangwe ta mbi nda̱lti kolti zhin wu kangwe hal a da̱mit ɗe sana'a hal ata̱ pal kasuwanci na̱ nali a da̱mit ɗe ma̱ we ɗe pawo mil jwas ɗe ta̱ wutsi ka̱ kaali go sa mani asa̱ gadat da kaga ataimake to yek laki shila̱n ɗe ko kuma hira ge ma̱ni dlo ma̱na gemti ko kuma go anima gemti ga̱ guu ga̱ nya ilo wo daɗe wi ba̱ asen ka so tun tuni ma̱ mbi na̱k gwisi ama tun lokoci gwe ma̱ mbi nak gwisi zuwa nak nige ka̱ ɓo yen ma̱lgwe ta̱ yilli deɓa̱l na̱ kolti zhin gwe da yek ka̱n ma̱ mbi wuso to da mbitisi ka̱ɗe lamtisinak kangwe a dlamisi go da a mbi a̱ ɓalti zhila suk nda̱lli gahwula̱n wu da nami wo sa yil deɓal wi Ai ma̱ na̱mma yenti saura na-lu jwe ɗe pa wo sa̱ ci cina ju ko na-lu jwe pa wo sa̱ na aiki wu ka yeni go yawanci gwasan wo nami wo kiɗi-kiɗi ma̱n kolti zhin ka̱n, asa̱ pa̱l wulpi na̱ kolti zhin asa̱ wul bi ga̱lla na kolti zhin asa̱ kin bii na̱ kolti zhin, amma ba gyazi wo a ɓo taɓa kumti ka̱ tarihi kangwe ba gyazi kin bii na̱ kolti zhin gwe azo agani mbala̱n a luk yeni wu so a ba, a ɓo taɓa kumti ba gyazi gwe wul bii galla bii za̱t gaa na̱-kolti zhin amma yek ka̱n ma̱ gade to, yek ɗe akasi ga̱ na̱k gwisi ye? Ma̱ ci tukaal yi sa̱ zakni tukaal yi don nu da mbiti ka̱ɗe lamti go ma̱jwe ɗe pawo ang gwasa̱n nika̱ gobnati wu ko tantu nisi ɗa gwe sa̱ dla̱m ka̱ lugwe pa mbala̱n a kumi asa̱ yisi ɗe majon niɗa ten gepe na̱k gyazi wu sa taya si wu da iliwo da a cicina yi to yek ka̱n a na dla̱mti-na shila̱n ko kuma ma̱ na dla̱mti ama̱na gemti ma̱samman sabona̱ hishtisi ɗe ba mbala̱n na lishtisi so nda̱lti lishtisi ni ɗa sowu, yek laki gobnati mago ta̱ yisi ni luso ama mikgu nja a galu ma̱ dlenti na galu so, to ama nami wo kume ka̱ duba kauye jwasa̱n wugo dlenti ka̱n sa̱ni ka̱ ba̱n, amma mi ɗe ma̱ni nja go mo ma̱ni nja yek ba̱ ba̱n gana̱n mbi citcina so sabona̱ yeke nda̱lti nini ɗa so. A bi ma̱lgwe a giɓik angwu a ta̱ dla̱k ang gwa ko ata̱ ta̱lak ang gwa a cina wu ni ɗa̱ sogo yek laki yek ma̱ na da̱mti nak kangwe ma̱ na da̱mti wu, to go tarihisi go ma̱ mbi a yek ka̱n ma̱ni dlo a yek-ka̱n hal ayo mil jina̱n si mago sa̱ni dlo, to ama na̱k ningo ka̱ ze ga̱ na̱k nin wo mil mbala̱mi mago yawanci wo sa̱ po pi damuwa na̱ kolti zhimi so yek laki aka̱ yen yen gyazi ata̱ zak gaa ba pashti ba- <hesitation> tarbiya sabona̱ yeke zak ilgwe ɗe parwo yek ka̱n mbala̱n yisi a dani wu yek na gobti ilgwe ɗe pawo na <hesitation> azi ang mbala̱n ko kuma a laki a mbala̱n cicina so, to yek ka̱n mo ma̱ yisi, ka tlit ga̱na̱n wo iyaye jina̱n ilgwe sa̱ koyeni go ma li ka zhin na̱ gasi ka̱ə li ka zhin karyati na̱ gasi kiɗe nakeni go ka palte abinci gwe ka̱ pa̱li wu aka̱ kami aka̱ ta̱le iyaye jwa ka̱ zhin, cin ɓal go aka̱ kol zhin ki ɗe nak'eni go kali ka̱ me aka̱ ɗuk gulki, gon wo hal ka ɗuk mbutla̱nti aka̱ ɗuk gulki aka̱ la za̱t ki wo gwa yek ɗe yeke? Gwa wo yek ɗe tak gwesi ugwe sa da citiwu na̱ hal asa̱ kin bi ka̱ zhin a nami wo asa̱ pa̱l zhingwe ɗe pawo musamman kii wo ki ɗe mil mbala̱n ko nak mili jwe ɗe pawo ka̱a̱ nda̱li kaa kol zhin sogo yek ɗe kiwo gwa wo ka celi daa mal te aka talesi shin Aka̱ wuti daa mal, a nami wo sa zakkii a lubii kapa̱n ta̱s pal tet go sa pokikii wo aka̱ na̱ki sa gode kii kaman mudu ɗelop aka̱ na̱ki jwe nda̱l wugo asa balsi mudu ɗe mekan datli jwe ɗe pa ni dlomi wu nuka̱n mo ma̱ yisi ye a nukgwisi ka̱n ma̱ tli na̱ nali to na̱ na̱k gwisika̱n, a mo ana yenti na̱k gwisi a palli teɗi yek mbala̱n na <hesitation> na̱k za̱t gal agiɓi da koyek ke wo a ni na̱ sauki, to, ɓa yen kangwe wul-ɓalwu- duniye wo yaye ka̱ ɓali poyi na̱k ga̱ da wuso, to ama ami wo ka̱ yisti gini zha-zha a duk ɗe na̱ nak shekaru jini net ayisi ɗe sa̱-sa̱sa̱ lakni ten hwa tantu, sa koyeni hwa wul sa koyeni duk ma̱lgwe ɗe pa ka̱ yisi ɗe tiwo ta tik girmeki ko ta̱ manki na̱ watla̱n ɗe na̱m na̱ lip n ɗe na̱m wu, to ka ba̱lti nalti gwasi ka lakti cina so, ko ta̱ ten tafiya seko ta̱ tik lakki cina ma̱ yisi na̱ nu, a duk kaya gwe ɗe pawo seko kume ɗe nda̱lti gwa ɓo li sogo kik ka kan kakshe ma̱ yisi na̱ nu, a duƙ ma̱lgwe gasa̱l gwe ka̱ yenti na̱ wul a gaa ko ma̱lgwe ka̱ yisi ɗe ka̱ manti ko ta manki ta̱ za̱ki ko ta̱ manki ka yenti na̱ wul agaa wu maza tun tayi dlenti kiwo ka li aka̱ luk-jeti ka taɓa yenti ma̱lgon na̱k ge kawe a ka̱ zakti so Ka taɓa yebti-ma̱lgon na̱ kaya agaa ko ma̱ndaki a we ka tlinya a ka̱ lak njet so, ama ka̱ zega̱ nak nin go na̱ tantu kolti zhimi yen ka̱n ta̱ nal wi ta ɓa la matlti mil modli, ko yenkili ka̱n ta nal wi gon wo ta̱ ɓa ta̱le miv-mani-jwe sa pa̱l hira wu ama aka̱ yen ma̱nda̱ki ko ma̱lgwe manki na̱ kaya agaa aka̱-ka̱ ni atli damuwa gwa wo seso, so a-lokaci wo sa̱ koyeni bi gyazi pak nak ningo hal nami wo na mil hyazi jon wo asa̱ wuli ɗe we dla̱mti bi gyazi mago nisi ma cit nsha-a ba gyazi a we dla̱mti gyazi nitma cit nsha, to amo adangante yek aɓa yeni go ilgwe ɗe pa man tul ilgwe ɗe pa laki a na̱ kgwisi pi paruwa go na̱k lishti gwe ɗe pa da ɓisi mago yek ba̱ ma̱ lishti sog ni giɓi amako ko da ta̱ a ko ka̱n ka̱ni ko yek ka̱ mbi gaa gwa ka̱lu lishti yek ka̱ yis ilgwe ɗe pawo duniya na tafiya agiɓi wu go ɗani kən ka wule bi gwa a we nsha dla̱mti cik gwi? Se bisi ga̱ woƙo ako ka̱n ka̱ koye ko wok koyek wo, yek ɗe asali gwas ye? To, go ai wul nsha ka̱ pamma ta̱k yen ba gyazi ko ta̱ yen gyazi ko ta̱ yen gyazi yen mani ko ga̱ madli ko ga̱ mani a̱we dla̱mti ga̱ bi gyazi nsha citi mosa̱ koyeni na̱ na̱k gwisi, so ko da ta̱ ndoshti ka̱n ka̱ ni dlo ko da ta̱ ma̱n kopti kaɗe ki dole ka̱ bi gyazi go ka dla̱mi Ta dla̱m bi pa̱lati ka̱ higon so ɗe hal kum ɗe mal yen uwa jwa ka̱n ka̱ni go ka dla̱m bi pa̱lati go, se gonwoɗe yen mani ka̱ go monchi a dakaki, a yen kili ka̱ go ta̱te punka waigo gasa̱l gwas a ɓoti, to don nu mo ilgwe sa̱ koyeni wu yek ka̱n ma̱yisi, ama nak ningo nami wo ki mago ki suk yen gwa, yen gwa ka̱n gwe ka̱ za̱t, ana gwasi gyazi, gasa̱l, ki abesi ma wu ba gyazi ama ka̱ ɓa gaɓet go we bi pa̱lati, ka̱ nbi bi pala̱tisi ɗa ko wok koyek wo, to don nu ka̱n mo ma̱ yis gu so, ma tli tet da sa̱ koyeni, kume mal niki ɗa̱wu, ki wo kik ka pi lura-ka̱ɗi lubi mago yen mani gwe ɗe pawo hal ta̱ to mbe-ta̱ to mbe wu, gwas wo yek ɗe ta̱ na cit shin ta̱ na gamat cit shin ta̱-lak shoti ga̱ kaɗi to'e a koli gwe ni ka̱ kiwu maɓa cishin go nuka̱n ma ganda̱l shimi ko gal shimi nu ka̱n ka ganda̱li ma̱lge a lak ge cina ma̱lge a lak ge cina mani kenan, modli mago nuka̱n jwe ɗe pawo ten da ka jwasan nuka̱n sa pa̱li nu ka̱n ma̱ yisi na̱ nak gwisi ka ga da a palli na̱k gwisi go ili wo a cicina ko kuma go a mbuni to ama nak nin ka̱ ze ga̱ na̱k nin go poyi ma pa̱lti na̱k gwisi so, to yek ka̱n ma̱ dla̱mti a ma̱ na gemti Ga̱ majwe ɗe pawo sa̱ yis ilgwe sa̱n na pa̱lti wu, da ta̱s dlo mbadli ta̱s pallini-tarbiya ga̱ da ɗe iyaye ji ma̱n pa̱lini go ta̱s palli ni te ko-a nak mbi citci na ga̱ rayuwa ko a mbi ilgwe ɗe pawo a taimaka ni wu, yekka̱n ma na hira a ɗe ko ma̱ na dla̱mti ɗe da lamti kaɗe mbiti wu, a ma̱ palli ilgwe ɗe pa yek ka̱n a taya ni wu, ilgwe ɗe pa tarbiya ga̱ da ta̱mi da go malgon pi damuwa na̱ ma̱lgon so, ko ba̱ yen gwa so ka lakti cina aka̱ɓoti, gasa̱l gwasi ko aba gwas pal wugo yen gwa go ta̱ pa̱l ula̱n kaza ilgwe ta fara dla̱mti ka̱ bi gwas go yek ba̱ ka̱ dakat sa, a-sa̱ boti to ti mago ta pok dlemali te ata̱ saka yeke, ata̱a saka ɓot wu, to ama na̱k nin go yen na lakti yal ten sa̱ ɓoti ilgwe gasa̱l gwasi ko aba gwa a dla̱m go wok ɓot wo ta̱ na kumti ga̱zi ta̱s yis ma̱lgwe ɓot wu don yeke, yek laki yek ka ɓo yen giye, yek laki yek-tarbiyesi na̱k ningo yek ba̱ poyi na̱k ga̱da wuso, ama nu ka̱ ma̱ mbo so, to don nu ka̱n mo ma̱ na dla̱mti da ka bi ga̱na̱n ko woni bi na kangwe asa kop kaida ko ga pa̱lti wul gwasa̱n wu ko woni bi To ga̱ bi gyazi mago niɗa na̱k gwisi a-dla̱mti nak gwisi wo so ɓo zaki so ɗe ko kuma gyazi a pal ten na̱k ga da asa̱ na pa̱lti ilgwe ɗe pa a taima kasi go da tarbiye a mbuni a ji cina a yis ga̱ tukaali, ga̱ tukaal a yis ga̱ cina yek ɗe ilgwe ta pa̱li gwe yek pa̱l kamata ɗe ta pa̱li ye, to kwaras na̱ na̱k gwisi yek laki hal yek-matasa jina̱n ɗe ɗe ku yek sa̱ yilli-lubii gon asa̱-asa̱ mbe ɗe lu motgaa ko lu hira ko higargaɗi ga̱ mbala̱n ama na̱ bi gyazi ka̱n ma̱lgo te te ta̱ dla̱mbi pa̱lati mago ta̱ dla̱m ka̱n kawe, ama asali lubimi asa̱ mbe ɗe dlaboo gyazi yek ɗe ma'ana dlaboo ye lu motgaa lu tarbiya yek ka̱n asa̱ mbe dɗe dlaboo gyazi, to ɗe hal kume waya nikɗa kaksha waya nik ɗa wu dlaboo gyazi go ka te aka̱ kum ilgwe mil gyazi na̱ dla̱mti wu, nami jon ma ɗe sa̱ ni deɓa̱l ko sa̱ na hapti a deɓa̱l ko sa̱na aiki a deɓa̱l wu asa̱ te tet giɓi kokari gwasa̱n wo yek ɗe yeke ta̱s dla̱m bi gyazi yek ɗe yeke ta̱ bi gyazi pali ta̱ ko woƙƙo palli dla̱mti bi gyazi sabona̱ mil jinan a cina wul nsha ka̱ so ase go ta na dla̱mti bi gini ko da ta̱ ako ka̱n a mbi gaa ko Wul nsha ka̱ so domin mik ka yeni wu ma̱jwe ɗe pa wo sa̱ ci cina dlenti kiɗi kiɗi ma̱jwe ma̱ yissa̱nsi wu, nuka̱n sa̱ na ko ako ka̱n ka yen ma̱li ko ta dla̱m bi gwasi aba̱ wul nsha ka̱ so ta̱s dla̱mi. So yek laki yek ma̱ kapa mil gyazi jon ɗeɗeku yek sa̱ yilli dlaboo gwisi ka̱ te ka̱ dlaboo gwisi wugo ka ba̱l gudumawa gwa. Ka̱ dla̱m ilgwe a tayaki wu, ka dla̱m ilgwe yeka̱n gyazi a pa̱l a ampana gyazi zuwa mil jina̱n ma̱n tulli a cina. To yek laki yek ma̱ kapa dlaboo gwisi, gwisi ana, ana ana ana mbet shin ga̱ dlaboo gyazi sabona̱ a ɓa yeni go dlaboo gyazi yek ɗe lu gwe ɗe paa wo hal mil gyazi na motgaa ka̱li go nami sa tulli ilgwe ɗe paa wo da go niɗa̱ sowu. Don nuka̱n ɗe kun ɗe ki wo yen gyazi ka̱ wu, ko a ako ka̱n mbi gaa gwa ko, ko ako ka̱n ka̱ni ko. Lite ta̱k ba̱l gudumawa gwa, lite ta̱k koya bi gyazi zakti bi gyazi ɗe ma̱ na̱nma zak m na̱nma zakti a tukaali yek na gilti ka yek ɗe lilti ga̱ tarbiya ga̱ gyazi ka. A yek ɗe lilti ga̱ tarbiya ji mil mbala̱n ka na̱k ninge. Yek laki ma̱lgon hwot, mil mbala̱n kiɗi mbala̱n hwo cisi ɓanti so, kiɗi mbala̱n hwo cit damasi so. Ka hwo laki <hesitation> yal yen mbala̱n a ɓanti cit so sabona̱ yeke Ka̱ ni ka̱ dla̱m bi gwe ɗe pawo yek ka̱n ataimakat wuso, se bi ga̱ ma̱lgon te deɓa̱l ka be we byasi ka̱ so ta̱k dla̱mbi pa̱lati ko bi zil kul, ama ya kamata gwa wisi bi zil kuli ɗe ka̱ koye go yek ka pa̱li na̱ nali ye ale ta̱k li ka̱ lugon ko ta̱ li ka̱ atl gon ta̱k ga̱ɓa na̱ nali ka̱ nwa, to ɗe hal ka li ka̱ atl gon yek ka̱ gaɓa na̱ bi zilkul yek ka laki kiwo ka̱ paltet ka lubi gwa wugo aba̱ ka dla̱m bi gwa so ye, to don nu ka̱n dla̱mti bi gyazi ɗe ka yenti go hwa wul ka̱n, aba̱ gyazi ka̱so duk ma̱n bi ma̱lgwe ɗe pawo bi gyazi ka̱n ata̱ dla̱m sogo ta̱ na lamti ti mago ta̱s mbi ɗe yeke ta̱s mbi ta̱s dla̱mi